Ja nini ko noo tiija pikipiki au gari na ko nodoma na shughuli jaane mambo yaaneya muhimu ye yuu mbooya ntije pikipiki, gari au jaa baskeri noseinya mfano ambao kwatite sikuimudu nija noodoma na dodoma ko yatakiwa nkono tanga jinsi yo yenda na supana ili uweze chungula de uweze reseya tairi au yotakiwa nkonopata utaalam lakini sio unahewa mpesa vii bilana kifunza, madhara yachwe ni riha ki vantu mpesa ki vakusaidire. Lakini koo wamanyire wee mwene ukava neer watumie mpesa kwasababu si umanyire na usina uwezo woofanga kwasababu si umanyire tuko.